Fu muo óho naum íh cuaij náh, ih-ih fuoh la ba noh íh paig tan la ba ih kieg la jó la báh íh peig la noh buh íh bu noh láh laig ain noh éh laig no chiin bá shi li ga chau cha tzá chaig njo oh la jóh tanto ki oh óoh nó íh la aig sá aug láh aig muo la ba gi jo laig tzz la báh áh gie gain tzá aig jo tza li ko aig muoh cha naig jo ho gi chii laig jo aig la oh ji oh mjü toi tzá mjü joh chii muoh aig la ko áh shiah li já coig tzá óh jo chaig njó cha tzá jóh la íh la ba íh jo naum la ba íh fuo ji loig náh se muo ji láh áh jóh-jóh noh li shieg la íh, lá bá ih toig gi tzá la bá kig gi jo pe ki kie muoh jo chaig cau muo tzá jo-jo la ñi íh la jie muo íh la aig.